<hesitation> Raha hoe aretina kivaha ndreka misy karazany maromaro mi, a- ohatra hoe a- lagalina kivà de misy ndreky le <hesitation> a raha haromontana, le ro- a- kivà romotra io, de <hesitation> misy ndreka <hesitation> a <hesitation> ndreka aby tiana kongona omby izy de mipetaka aminanjy le kongona omby de ela be vao miala, ka.